باستخدام المواد الكيميائية المناسبة <hesitation> الخاصة بالتنظيف <hesitation> المستوصاة عليها من الجيران، أو من <hesitation> خبرات سابقة ممكن نحنا <hesitation> نضيف <hesitation> كمية مناسبة منها مع الفرك المستمر، والتنظيف بقماشة نظيفة <hesitation> يساعد على تنظيف الفرن بشكل سهل.